Raha ohatra zô Zao handeha agnano mofo akondro an dia tsy firy aby raha ilena aminanjy fa matsiro izy vita avekeo. Lafarinina zô an, akondro an, koba an, dia siramamy an dia levira, zegny fogna ampiasainô defa mavita mofo akondro matsiro.